ପେରୁ ତକ୍ଷିନୀ ଅମେରିକାରୋ ଏକ ହୋଯତିଯାଜୀକ ଦେଶୋ ଜହା। ଇନକା ସାମରାଜ୍ଜର ଏକ ଗଡୋ ଥିଲା ଏବଂଗ ପରେ ଯା ସ୍ପାମିସ। ଉପନିଵେଶୋ ଭାଵେ ଏକ ମହତ୍ଵ ପୁର୍ଣୋ କେଂଡ୍ରୋ ହିଲା ଯହୀ ଦେଶୋ। ଇତିହାସ ଅଧୁନିକ କୋଲରେ ସ୍ଵାତିନତା ଅର୍ଥା ନଯିତି କୋ। ପରିଵର୍ଥନୋ ଏବଂଗ ରାଜନ ନଯିତି କୋ ସଂଗର୍ଷୋ ଦ୍ଵାରା ଚିନନିତ। ହୋଈଚୀ ଅଠର ସୋ ଚବିଷରେ ସ୍ପାମିସ ସକ୍ଷନୋରୋ ନିଜୋ କୁ। ଆଜାଦ କରାଈ ତହା ଏକ ରାଜ ଦେଶୋ ଭାଵେ ରେ ପରିଚିତୋ ହିଲା।